<hesitation> par gacku honesto siempre, depende ga este xina nacku educado, mer ginia xina bzedrava liga xina, raxkan, raxkan riu, todo el tiepo honesto val ni zi rackan ze, ze za rguani na vasiempre pa run. una que otra cosita gan per val na gininu gack pa un enfocar a gacnu honesto, sackan, per queity, queity imposible di na’ni.